<...>Ndreto aby ñy biby mahihitse: -Ñy gorily, -Ñy oranga, -Ñy elefan, -Ñy boloky. Reo ñy biby farany mahihitsy ro manan-tsay mieritseritsy aminy ñy biby iaby zay.<...>